<hesitation> Raha tanàna efa nandianako zany a za efa avy takagny Majunga de akeokeo am'telo taona akeo zaho a nipetraka takagny de avy ta Majunga zahay a andeha tonga ta Antananarivo, ty Antananarivo zaho a nipetraka teo ho eo takeokeo tamin'ny <hesitation> efatra taona takeo, de avy akeo a nifindra takagnny Vatomandry, de Vatomandry ndraika zahay a nipetraka takeo tamin'ny dimy amby folo taona, takeoeo zany zahay nipetraka takagny, karahan'zay.